Ny fotoagna laniko amin'ny fisakafoanagna isan'andro zany a dia eo amin'ny telopolo minitra isan'andro eo. Dia zany hoe raha ao agnatin'ny herinandro zany izy a dia eo amin'ny efapolo sy roanjato minitra agnatin'ny herinandro.